أجوله أول شي أنا وايد حريصة على إني أكون جزء من ها الفريق المميز، وأني عندي مهارات في مجال العمل، وعندي قدرة على التعامل مع التحديات بشكل ممتاز، وإني ودي أضيف قيمة حقيقية للشركة، وأتأكد أن العمل الجماعي يكون في أعلى مستوى من التعاون.